el taq tz'iken kikb'an kikmal taq kisook chu' taq chee' <noise> kik taq kikmal la' taq kimees va b'antaj la taq mees kika'n taq laj kisook y despues keqsnek o keqasnek la' y kikmalan kisaqmaloob' chira' y despues te' qaqilan ke'alxek taq tz'iken <noise>